انا حقيقتا مدابية نكون رياضي محترف مشهور احسن من اكون موسيقار مشهور لمادا لانو الرياضي <hesitation> الحاجة اللولى هو عندو الصحة تاعو تكون مليحة لانو رياضي وهدا بالنسبة لية شيء هو المهم كامل مانسحقش انا حاجة وحدوخرى ابار الصحة يعني رياضي مشهور ادا نعطيكم ميتال نعطيكم ميتال انا ب- <hesitation> بكريستيانو رونالدو يعني هو بالنسبة لية نكون انا كريستيانو رونالدو يعني هو بالنسبة لية نكون انا كريستيانو رونالدو احسن من ان اكون هكدا نعطيكم ميتال جيستيب بيبر يعني واحد موسيقي وواحد رياضي لكن الرياضي هو اكتر احتراما واكتر لباقة ويعني عندو جسم سليم وعقلو ايضا سليم لهدا الرياضة هي احسن شيء مالنسبة لية ومنسحقش انا نبدل الرياضة بالوسيقى